Esipt en jooni ana ndefa lacciri, maaro, ngaɗa hen maafe. Ɗun e hono mun. Kañun e ɓiɓɓe leɗɗe, aɗe waawi wiide e haakolooji en. Ɗun e hono mun. <hesitation> so neɗɗo wii haakolooji fu, salaati en muyri haala ka jonka, ayyo.